<noise> ntha taju xinunthe na na rijin ntha, jna' riji yami para tajuxi <noise> nunthe escoba <noise> yala ntha tirijisi tarijisi jna' yami tu tati t'unda yami tuni escoba taunxi nunthe escoba taunxi nchiana yana plastico ya nixin nchi ya ntha nixin ya me chuata tseni ya me thajun xini <hesitation> nch'an jieni dexina yala nexintha ntha jii jna ya taunxi ntha jié o patio ncha nd'uani yala taunxi ntha ntha nthaji jna xanda t'ina ntha chukjisi tiendana yana plastico ya tajunxi ya xen ncha nd'uani onison baño o nisun cuarto ng'e thi, ya rugunda ntha ya.